أنى-أنى نفضل البسة لأنها لطيفة هيكى ومستقلة، لكن نفس الوجت تحب الرفاجة، تحسي إنها تساعد كل الخلج جوهادي هيكي في البيت ما تحسش بيها. وتحس إنك معاه عندك حاجة هيكي هادية، حاجة هيكى تحبك لما تختفي تدور عليك.